So ni mi latoto dabbawa, mi laato dabbawa e yandere goo, ko mi latoto kanjum woni dabbawa mbaroga. So ni I'm laatake dabbawa mbaroga e nder ladde kongaye dabbawa e hulaayam, ngam mi ɓuri kongaye sembe. Min ke lamɗo e nder ladde.